Eh no porrieiva travaggiâ inte un ospiâ, fâ l'infermê, quelle cöse lì perché quande veddo quarchedun ch'o stà mâ eh me sento tròppo toccâ no pòsso stâ no pòsso, me me me sen- me sento son tròppo toccâ da-o patimento. No no gh'arriëscio.